طبعًا أنا يعني عادة أحرص على الوصول مبكرا عند مقابلة الأصدقاء الأسباب ايش؟ إني أحترم الوقت وأحاول إني أتجنب الازدحام ،وأحاول اني كمان استمتع بالوقت وأزيد فرص <hesitation> يعني التفاعل مع الأصدقاء، ب <hesitation> شكل أفضل يعني، وهذا يسهل لك المحادثات معهم.